Aprel deganda biz judayam ko’p yomg’irlarni o’ylasak bo’ladi. Bahor yangi-yangi imkoniyatlar gullash oyi. Turli xil rang baranglikdaki gullarni ko’ramiz. Yangi boshlanish va <noise> quvnoq kunlarni o’tkazsak bo’ladi.